मास्क एक असी चीज़ चे, जेका लगाऊन से वेक्तिय हर बीमारी, किताणू सबसे बचज वोत। हर जग भीड होई, कहीं भी होई, उका में लगईन मास्क जाज, उका से उका अंदर स्वास दारा, किताणू उका अंदर नहीं पूछता है। तो वो बड़ी-बड़ी बीमारी से <hesitation> अपना लिए बचट करज, उका अस्तमानी होतो है, कोई एलर्जी नहीं होई, उके हर बासी उकी सुरक्षा होज। ताकि उका मास्क लगाऊन से कोई भी बहारी किताणू या उका शरीद का अंदर नहीं पूछता है। एकासे वो हर जगर <hesitation> सुरक्षित रज, और स्वास्थ का लिए बहुत लाबदायक रज है।